Minkaa ko anndumi ee muuɗum ka ñanduuji yogaaji ana ndokka neɗɗo tew. Won yogaaji ndokkataa neɗɗo tew hono joonin ɓiɓɓe leɗɗe ana ndokka neɗɗo tew goɗɗi ndokkataa. Hono maaro en. Kañun ana fayna neɗɗo sanne. Ɗun kaa, ɗun e banndun en.